Raha dimy minitra sisa ny fotoana hisakafoanana dia presto ny anà no andrahoako, iny tsinona no vetivety dia aingana, telo minitra dia vonona, tsy mila fikononkononana be intsony